أفظل إني أتكلم كل اللغات الأجنبية، إني أتعلمها وأتحاور بها، وعشان أجدر أفهم وأتواصل مع أكبر عدد من الناس من العالم، شغفي التقافات اللغات المختلفة، لكن الحيوانات بعد شي مميز يعني. <noise>